Kua mbaravɨvɨ ayapo amporomborɨ vaera, jaeko aikuata mbaera, jare kiapeko ayapota, amombeutako opaete se vecino reta pe, aikuata mbaerupiko oïmeta aipɨ koreepoti amborɨ vaera